सऊदी अरब हर एक मध्य पूर्व म बसिस सुन्नी मुस्लिम देश हवे। एमन के मूसलिमि राजतंत्र हवे, जेकर स्थापना उन्नीस सौ के बादे होइस हवे, जेकर धरती एकदम रेतीली होथे। मक्काह-मदीना भी वही स्थित हवे।